Sunday, in the morning I wake up on sunday. I cook, I clean up, I take bath, I go to church, I come back, I sit with my friends dem. In the night, I go to sleep. Dah one of the good day for me, sunday.